Raha tsy maintsy hay voalohany zany amin'ny fitendrea zava-maneno, da mila tsy maintsy atao ny mianatsy ny fifehezan-dalà sy ny fanangana fototsy, lafa vita zay da mila manao fampihara matetiky sy mampiasa loharano antserasera na fianara, da rehefa avy eo amin'izay atomboka amin'ny hira tsotsotra sady mora mba ahazoana ny antoky.